කැන්ගරුවන් පැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ශක්තිමත් පසුපස කකුල් භාවිතා කරනවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට දිගු දුරක් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ගමන් ක්‍රමය තමයි පනින එක. එහෙම පැනීමෙන් ගමන් කරන <hesitation> එකම විශාල සතුන් වර්ගේ <hesitation> කැන්ගරුවන්. <hesitation> ඔවුන්ගේ විශාල වලිගය පැනීමේදී සමබරතාවය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. එය ඔවුන්ගේ ශරීරයට සමතුලිතතාවයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතරම ඔවුන් නිශ්චලව සිටින විට හෝ සෙමින් ගමන් කරන විට ආධාරකයක් ලෙසද භාවිතා වෙනවා. කැන්ගරුවන් ශාකභක්ෂකයන් වන අතර තණකොළ වැනි දැඩි ශාක ද්‍රව්‍ය බිඳ දැමීමට නිර්මාණය කර ඇති විශේෂ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියක් ඔවුන්ට තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ආමාශය කුටීර හතරකට බෙදී ඇති නිසා ශාක වලින් උපරිම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලබා ගැනීමට ඒකෙන් ඔවුන්ට ඉඩ සැලසෙනවා.